A nabana to tsiako voso a tete pene, kene tavuts voaveni, ma ti nene vavapana menu. Po kua mon, mio o kua vuiti, to vate ane pama kante. pa nene vasasai moso menu a rior, ka sopoi pa ma kain tate voro kita upas. sopoi pa tate vavioto, tate pa op e kua vuiti ka manin, ma ar nene sopo. ko ubam kua vatavuts ane. Vosovoso; ene kora tsa tete rova nu en inu, kita vere vere nu. Va ta ne voa veni, tsene op a mia tsi ti, ka vasisio tsuk ei. Vei kora. vasisio iso vasisio me o ubam nabana va kita upas. Vei tane, pa tsan tete nom, ka tete pesena rova nom. bai ate me o ubam nabana. pove ean tsa tete me nom o ubam nabana, kor vate er pean pa, ma tate voro kito upas. A vasasai moso, a vore tsuk a mia ti, vore vave nana, va sata. Op ati te me nom a buar po gava pe vore tobin en matano. ko tsino kav kas avoan. Pean tsa kita vore, vata vuts. kita ar tsa tavuts, koma muan, tsa te sata ovoina. kate kuava ovoina. ka pete sata ovoina veni pean. Pa tsam op a buar, koma muan tsa kita te upas na. Mati nene vasasai me voso nu, a mati po vavatuts o kua, nene vasasai me voso nu. Kama tate pene panis, pa voso amukai. Pa nene tete nu, ene koma, a ma gut tete. Nao kora po vavatuts vorekasa, ka vasosai moso me o ubam kua. Ka ma tate pene panis er, ka na nema, ka onoto pa vata voa veni, pane rekas ka va en ei ka tei po kua ka vei nene vavatuts sasanu o kua, baim a tao o matate, nene va tao voso ma. tsenis ama tate nene nao voa vosoma. Panis, varan nao, ka tsiako a tate va upas, ma kiu voro upas. ma tete voro upas, tsa panis vara tsiako.